Ko mi siftoroyta sa'i ko mi suka kanjum woni <noise> yannde ko min jeehi janngirde ndiyam waryaa min e dow <noise> atal, min e hiigo am, daki min liri kolte Amin nden de njori nden min naati janngirde.